हामी के कोपी किताब से बहुत मद्दत मिलेता काहेकी कोपी किताब कलम से आज तक जन प्रहरीत बारी लिखाइत बारी ऊ सब कलम किताब कोफिसे त अमिन के आज तक अध्ययन करैतारी काहेकी अगर लिखेला कोपी नारही या कलम नरही कैसे लिख सकैतबारे परेला हमिङके किताब नरही कैसे ज्ञान हासिल कर सकैतारी इहे लागि हमके कहै तारिकी कोपी कलम किताब हामी के सबके बहुत मद्दत करैता जैसी कि हमिङ के छोटा से लेके बड्की तक पढाइदारी बिना कोपी किताब कलम के बिना पर नासकैत बारी कौनो हामी के ऐसनका कामधे त बारी बिना कपी किताब के मद्दत से काहेकी हामी के परेला भि लिखेला उ त पेपर कहेवाला बा कोपी होगेल कलम से लिखै करम यी खातिर हामी के कलम भी होगेल किताब भी हो गेल चाहे सब हमिन के बहुत मद्दत करैता आज के जवाना ने भी आदमी मोबाइलमे रहो कितना भी मोबाइल मे रहो कम्प्युटरमे रहो लेकिन कापी किताब बिना हामी के अगाडि न पर सकैदारी चाहे अध्ययन नक्कर्सकै तारी वही खातिर हम कथि कहै तारी हामी के कोपी किताब कलम से चाहे पाठ्यपुस्तक से बहुत मद्दत मिलैताबा ।